हाय, आर्त हेतून ट्रुथ <hesitation> मेलाप शक्य मंतात, जरी चड करून आश्रक्ष तथ्यमतक अचुकाते पारस मनशाच्या अनुभावाची, भावना‍ची आणि नडरची व्यक्तिप्रक आणि खोलयें अभिव्यक्ति म्हूनन समजतात। तेह समाज नलया मनशाचे स्थिति विष‍‍‍ये सत्‍‍य सांगपखातीर करुन शकतात।